انا عبالك كيفاش نحدد ادا كان احد الاعمال الفنية مليح ولا لالا انا نشوف ادا يعني حرك فيا مشاعر فالقلب والصميم ديالي هاو مليح وادا مدارلي والو هاو عيان